Namatha rambura emyanya isathu omwa miezi isathu eya mahwa eno. Mungana ghenda e kasese omwa leave namabya nga lwayo nga masa e fort then munaghendireko ne masaka. So ye myanya isathu eyangamathabya inga rambura kwehi erihikamo omwa buthuku obwa emiezi isathu.